والله معف اشون سؤال هذا بس يعجبني اقعد عل كغسي من اكون تعباني وما بي حيل اقعد عل اغض واقوم يعجبني اقعد عل اغض من اكون اغيد ارتاح يعني او تعبتو من قعدة الكغسي والارائك والله اعتقد افضلها على اثنيناتم يعني ويحد حتى من مرتاح اومن تعبان يقعد عل اريكة عادي